أحب أجلس على الكنبه تكون مريحه تعطي چو مريح و تحس إنك تغوص فيها يعني خاصتا إذا كانت مع الأصحاب أو العائله الچلوس على الأرض حلوه أحيانا بس توچع لاكن الكنبه تعطي إحساس بالراحه.